ña kuu uu-m a´ru na tákue´e nta´a yo a nùu yo a síaa yo a nami kuu nùù yo na takue ra a ru yuku ntiaa´yo ta ika ra kò´o uun iku kisia numi yo núu ná satat yo nakatye ni ña´tyu ña kuu yuku ha´ra yá yukuli kukiin yo ra ña´ra kaxi yo a´ra ñaa tani kísiaa xaxi yo yukuli ka kua´yo ra ika ra tyi yo´a ñaa ku nta´a yo a síaa yo a nami ku´nu ni takue ka nami kuu nùù ra tani kísiaa ni tyayo ñaku yukulu ka´ra ikara ñaa-m kii yo kante yo ñakuu in tikoto a sama yo a nahua ku tikotoli mi kuasi´yo ra ñaka kii yo ñaa-m kante yo ra ñáa tani sinte yo´a ra vii vii tyikuni yo tyikuni yo ña kava nuu´yo ista nta´a yo a nùù ni taku´e ka kava nuyo´a ra ika tyikuni yó ra ika kuu nùù uu-m ku kueni kueni vasi ntisiyo sá kuu ku´yo nùù na satata nùù na satata ka nakatye ni aja tañaa-m a´ru ña kuu ve´e yo ntooyo a ña´a yati yati ñuu mañu ñuu intoyo ra ika ra ñaa tani tante yo ra ika ra kii´yo u-n nta´a yo ntasi nta´a yo nùù kana nìi ka´ra ña´ra nu kana nìi ka tate´só ntasi yo nta´a yo ra ika ra suke ni kueni kua´e nta sinu yo nùù ntona ku kú sá stata yo ka´ra naka kuna ñaa sini va´a naka intyi sa´na u-m a ntatena nùù ni ta´nte ka a tyana alcohol a uu-m mina sini nahua sa´na tani sinu yo nùù ná tyi naka kuna ñaa san´tu va´a yo ra ñaa ñatyu ña kuu hua ntasi nta´a yo nùù ka´na níi ha tava na ni santi´a juersa yo